Yuo denay halla nacəganie mənna kumbuə ngə mnəmnaw, dənay həm way mahar, dənay həm way mahar ngamu həmbe bol yo mu dənay nganal yəda kau ngwərə guda ngwə yədakau rə guda ngwə yətəal marwade ngamu hiembe yu mungə yə fiyanə rə gəakənnə ngwə, yəcəal gwatam, ga yətal gwatam ngwə yəka gərə yieni ha hgwə, yauwa wai ngamu fəyaw, yədaka gajigyen, yeda kgurə guntay gyen, ngwo kala ngwə yəda kauya ngəndu akulja, halla go wae naji wan die həm yənie ga, hall naji wute aga yənie akuallayya, yənie akullayya ga halla wute saie gətal kaluə, gəre dənay kalu him kalu mbubuwayyu, kaluu garreəyyy, gəa dənay kabulu kugu’a go həmja yətal kalu ngamu hiembe kalu mbulu mu, yəda kaurə way laushi ngwə, ngəa dənay way laushi dənay aliganal gə way gaji, way gajiyu go halla məgaw fəbal fabal mangə məgawshi hənja rə gəndə, yuo ngundə kumbuə lugu way laushi gyen aliganja, saide, way ngaji yangə yəmuway yədakau way nahau ayrə, way mhə arrə way mə lugu ngwə nhem akually guəro guwa. Way fəyau dənay yuoyu mungə kəmbuə nganay, yauwa kwadu ngə yəda kau cəangəba ngamu hiembe yu mu yəakau yandə kariya, naji yərau go yəda kau way laushi yauwa, naji kənəm magəribu go lugushi nədaka laushigo lugushi nədakau biski go, nədakaw way ngaji go, yuoyu ga dənay kumbue nganai gə həm gəa dənay rə nganay ngawo kumbue nganay kala gətə ya gəa, dənay həm kumbuə kala dabu kəne gədakau garu taliya go kəm, garuu makaroni go gəda kau kəm yo nganay dənay həm yarə ngəndə kwatakwa ma hienga dənay nganay go way mahar, way mahar hiembə rə way fəyaw yuo mu donay hiemgəa, gəda kau way nganacie garu ngwə kəm ngwə ngncie ngol gəda kau gəde kwata kwata you dənau hiemja, yəda ka way mahar hiembe yo mu ngwə yu yətay ngwə denau guwo yəkure nə ngə hiem ngwə naji hay sa akanu kiyi ral go yəda kaw way fəyaw ray, way fəyaw ray ngwə nganay lugu gəte nəjay nhəmja jaga, yəjay yə kure nəgwə həm handu mu ngwə dənay ngawo həm, ngwə naji kənəm day go yəda kuu way mahar ral jilie way ngwə yəkagu way taliya, ga indomi ga, dəcie go makaroniga dənay hiemju rə ngəndə kwata kwata dənay nganay sudə way mahar, way fəyaw, yayu ngəa ajingə gaməjignwə way kalgəma, ray gəa denay yədakawa gan way ngamu mbulu hiembu yu nu, yə dakau mbulukilie kal, gadakau mbulu kalmay gyen kal ngəa dənay. Nganay way guntay ga nilie ngaguay nahara nahaa dənay hienja rə ngundə dənay nganay, nganay həmyedənami nganay hiembe kəm ngwə kie amay tər ngwə kənay ngə gədaikau siey ngagungwə kie gəa dənay way ŋnay gnay jəkə yə da kauya dənay, yədakau mbali agua yəka gərə təre ngwə, duguəro lugu naw akəmay guəro dənay nganay yəcəanəga au kəm ngwə nu nhəm gəa, gadakau gajeu nganacie congə gəyel kəm ngwə gəcəar dənay ada nganay ya rə ngəndə wanə ngə, dənay yu ada nganay rə ya dənay kumbuə yətaku ngwə yəka gəra təre turum ngwə ndugurro kure nu ngwə ndu gurrə nu hətal gay, ndi guəro naw akəmay ngwə nhem go ga dənay kumbuə gəre na muə kəm cəgagu, yu dənay hienja, kumbuə gəro gəda kwugwə gətay a ngundu dənay juru rə fauda kəm na gəte gyen dənay hiemnja, dənay ngəram nganay gyen dəram mburu yadar kun gnwə dəram mburu denay muhu moyay gyen denay mu gawo yəcəabagahigə həm gəa, way rə kumbuə ay gərə kəm cəagagu dənay ada nganay akulja ngəndə, jəkə rə wanəngə akula ada nganay yarə ngəndə ga yuoyu ga ndu guəro akay gərə kumbuə, narə lugu kəm aaw dauna barga gə kəm cəagagu’a, ga ndugudo lugu ngə nada kau kumbu ngwə, nəcəabu jama’a, naru ngundə dəcəa hujjadə nadau kau way ga, nadakau way mbaga nay nayal ngunda fada ga hau cəagan, naham cəagan mbaga, na’a naruə fole nganu ga hawa mbaga, decəana ga way ngagu guəro kam cəagagu guəro, arrəm ngagu arrie ngundu jama’a yuoga dəcəanəga, də jama’a, dan a ga jama’a, najugu arrəm nganə ga narie ngundə jama’a mba ga. Yadu ga nə ga arəm nganuwo yanəm yagaw ga awa gəte yagawo mba ga yəce dien ngundu wanə ngwə ada gare die ngundə jama’a jəkə wan a bargə gəre wujay hum way cəgau ga gade ro ngərəm nganu datəganau way cəgan jo naban dayya ga hajugu anjal jo way nganu narie ngundə jama’a ngwə dan da’ jama’a co həm ngəa way cəgan nəjay nəhəm dayya affiguəro diengu gangwo ga na cegagu rə na rə jama nəjə gəte ya affi guəro diengu jama ə adu gagu rə na cegagu nəji gəta ga kumbu’a gyen na rə juma’a na kiyi gəakonna gətalaw yəmai dan gə bargu gə namuh kəm cega gu gaju gu day ran gəcəfurə jammay jam may gwə na muh guəro nəga gu ya gajugurə jammay nəjayya huya ngwə kəyu yuran amay mu guro nual ngwə na muhu guəro nəgaguya guəro gəma gəfaji gəmama kəla gacəar waray ngə ba kəna nəcəkuə, amma gajay guru jana’a gərə na kiyi gəakənnə gatalw bow guərə kamnaugə kam die gərayga guəro gəlaw gətəgə shayi gagu mur shay shakyo shekna yumu ngwə nəlaw ra gwə ngwə gətagərə die gəde ray ra ragəndu, damu yədə na go wanəngu kumbue cegamu namu mu ya ral ngondu, garu gətay ngwə gamu luguya guro gol gəce bu lugu haba ngwə gu kəmnau he ngəa yodəna ayal gundə gərə ham kumbu cəgarl məgaw fababal daw wuce akual ja ngundu gərə məgaw fababə ngəa lugungwə adaw kaw way gərə ajay ham cegu ji akualja rə ngundə. Way ngamu hiembe ngamu yedənami, way mahar buru burundum hiembe ngə gəda kau ndielina ngwə gəkə gərə təre gətay ngwə wanə ngə gəga kəmja rə ngəndu balle tana gəga kəmja rə ngandu wute lugu nada kau way nganu wute lugu nada kau way nganu dien ganə njilie way kalgəmacieyyu, way nganə gurəcəay njilie fuloha cie məgəaw cie ham ciegan gə aligan, amma yuo yu guəro maeagaucie sai yaciebu lugu, ngə ngə way alli wujay hum cəaga nhemja, nəyal gayenja rə ngəndu, lugu cie wanən way ngamu yəda kaungnə yaka gərə təre dumu dumu yuo guəro ham cəagan gə aligan, nətal ju ru garuə ngwa’ nhəm cəagan, layi gəa nəcəabu haba ya, yoyuga damma ga wanənga kala way ngamma, way mahar ayyu, way feyayyu, way kagəma, məhaw guəran wanəngə damma mhəmnawa, halla dadayo gutə maharrə gutə məhaw, məhaw gə budu gəre, damma hərə aligamu yaro məcəabu way mahar gəa way məhaw jəkə bal kəlan ja rə ngəmdu damma ngam ngə wanəngə kaka ngamu naruwa gəmay die go way mahar, way məyau way fəyaw, way fəyaw, gou yungə diengə mhəmnau gəa way məyaw ayru dəcie yyou, wanə diendə gə jaban bəla akuallə ngalangə nəcie kie guəran nguən məyau fadakau gərə gaka gərə kie ngə, die way alligan guəro akualja, amma ngəram ngamu ngə halla yəga yəda kau kumbuəa ja dakauniya auwal ga ngəram ngamu atəjay ngə halla yuə yəgu yəda kau yarə ngəndu dana’a kumbuə dakau niya auwal gəa uy. Nə ngənay guəro netəgərə ngwə nənorə ngə ngəlaw kəm gəa, way məyau way fəyau co ngəram ngayo nga nədakauya uhm ganan’a kiedan awal ga yərogə hall manjuənau, amma dando wanal ha məcəallau kie gərə mumə naw kie muli hiembe ngə dando yada kau ya kagərə kie ngwə alli gə way mə yau ga danido məcəabunaw ngwə mutunau məda kau naw mhəmnaw danna halla jaban nan akulja ya rə ngənduə, ga, halla yugənay ngamu nganay gə halla gə hinnəyarə ngandə, yaakau gərə yaruə ngwə, yəce affah ngoyu way mənie yəcəaguwa way kəme way mənie ngəa ndəngo hiennə yarə ngəndu ga hala ngamma na hui mia way mahar ngə nəməgafau nəmu way mahar yu m gəa kwata kwata hin way ndie ngədə’a yuo kumbuə ngə halla jamau kumbu ngə hall yugo damma muhu go wanəgə kida mahar mu mannaw gəa mannau kida die gəd yarə ngəndu mahar ngə gamunə yugo danna ga danna’a gacəal fayda dabuə, danna’a acəal fay da dabu kada, ga dakaurə bələm gərə kie gyen ga dakau ngwə kie, ah ah gəcəal kalu yarə ngəndə gyen gaffu ngwə gəkəlam gaffurə hiembe ngamu ya gaffu gərə gattal kəbuə gərə garo ga kay gərə ga fənnə illan sugur nganeciengwə gəkəlam gəkəlam ngwə kie amay ngagu ga danna’a acəal anfari dabu dana’a kənya mion gəau gəkəlam, kənya mion muru hien be gyen wanə ngə məkəlammaw damma mhinnaw naji kənyami akuəlja gyen danmuru hienbe gyen gəcəal kalu ya gaffugwa narə welagu gəkəlamnaw, gaffu ngwə gəkəlamnaw gnwə gawajjara sugur ngnayy. Gakəlam gakəlam ngwə kiə amay tər ngwə kie, kənay, tunda kənam, gadakaul mur ngagu kay’agan məa shikenan nga lugu ngwə acəal kalu nganə gyen diey, lugu ngə nagal gay gyen day nə cəabu mbulu nganə ngwə nətalagəan kalu rə hiembe gyen, ngwə nhəm yuoyu gyen ngawo ndakauniyan huigəi, gətəallə mbələm gərə kie gyn, da a dakauniyan huigui, gədakau gərə gəcəal yənie ngagu gərə gəkarə gyən dan a dakauniyan hugui, ga na hu guay guero gədakau ngəa dan a ay way dəya ay rə way məyau ayya, ga kumbuə ngə gamənə yuo kəmbuə ngala gə kumbuə mahar gə akuə ya rə ngandə mə səalaw mənna kumbuə ngədeya, damma mumunaw way mahar yuo-ngwə, halia bəla ngwə nakalli yu mamunaw gərə mnəlie haw dangwə mhəlie dan sak ngra mhəlie naw kumbu gədeya ka ləbar ga cəangəba ga die ciey, ga, damma ago mhəlie naw ya rə ngəndu sai damma mhəlie naw mahar yuu yu agən gamu hiembe ngwə məcenau agənyu gə məgəaw nhəlie yuo ngəa alaullayya, mənna die gəde gə damu mhəlie nau akulja ngəndu amma halla guəram ngwə dəngu gərə mhelienaw kəkə akuəllayya, ga mbal mutunaw rə awalwa guəro gungwə daw gwə hall yəgəramma yacəa yəkay yaffu ngwə gəkajju dan durgumi, gəcəa halla mahar watə nga mahar gə yaffu akuəl mahar